Alura sun andaita ën Fransa tante volte, ën Germania almenu tre u cuat volte, ën Angletera, a Dublino ën Irlanda, ën Suisa <hesitation> e stop